اكثر صفة تعجبني بالانسان انه هو يكون محل ثقة انه يكون سند من تحتاجه موجود وانه يكون نوعا ما صادق لا هسه قليل اكو ناس صادقين مية بالمية وعنده مباديء يعني من تجي تتعامل معاه تعرف انه راح يتصرف معاك على نحو معين لان هو يمشي حسب مباديء ماشي بيها طول حياته